باقی اسہ ترہ اسا ،اک دو ترہ دوستا نال ملی اپنا کم اک شروع کیتا سا تہ ،اس وچ اسا کوشش کیتی کہ کسہ طرع کھانے پینے نی کوئی جگہ بنائی جلہ تہ او اسا فر پار راڈاپر سٹارٹ کیتا سا اتھہ نال یا چک شہزاد ۔تہ جلہ شروع کیتا الہ اسا نا سا کہ چلو کوئی اسا نا بجٹ رکھیا سا کہ اتنے پیسے ہوسن تہ اسا اسکی سٹارٹ کری کنسا لیکن اے آ کہ بنایا جس الہ کم سٹارٹ کیتا تہ بنائی تہ اسا کندا سا ترہ دوست سیا اسا سنگی سیا تہ باقی جس چلانا سا ۔اسنا شروعچ سا کہ ٹئم دئی سکسی تہ اسا کی سا کہ نال بیٹھا کم کرنا یار دوست آتہ کری کنسی ۔اسا ذائر اہہ کم اییہ کرنے آ بنانے نا کنسٹرکشن وغیرہ ڈیزائننگ تہ اسا اس حساب نال بڑی زبردست کنال نی جگہ کندی کہ اسکی چنگا جا بنائی سونا جا ڈیکوریت کری اسا کرسا ،تہ اسا اوئے کیتا بڑی زبردست جگہ اسا بنائی کندی ماملات وی اسا اگہ تہ کری کندے سال آستہ ،تہ جسہ خیر شروع کیتا اسا کی کوئی دو اک مہینے لئی گئے اسی بنانیو ۔دو مہینے بعد جل کوئی بیترین تیارہوئی گیا ،تہ اس ویلہ تک تہ اسا نال سا شروع وی کیتا اسا آکھیاچلو یرا مہینا اک کم شروع کریہ ،انا جیڑیا چیزا اسا شروع کرن لگے آ جیڑیا کھانے بنانے آلیا چلسن ۔خیر اسا نال جیڑا تریا بندا سا او اتنا اسا نال کمہچ ٹئم نے دینا سا ۔اسا نال او سلیپنگ پارٹنر سا آنا سا چلو نال بئی کم کرنے آ ۔اسا شروع کیتا خیر اللہ نا نام کنی ۔شروع اچ تہ کوئی دو ترہ مہینے بوت زبردست ریا ۔تہ استو بعد ہویا اے کہ جلہ ،تھوڑا جا چلیا اسا ناک دوست سا نال اسا نے ،اس آکھیا کہ یار اسا تھوڑا اسی نا بڑھانے آ مطلب اک اور جگہ اپر کنے آ ۔اسی ماڑے خیال اچ سستی جگہ لبی تہ اس آکھیا یرا اس کی کسہ آکھیا کی نال تھوڑا جا دوئے ،تھوڑے جے فاصلے نال اک ہور جگہ سی سستی لبنی سی اس آکھیا اے شروع کرنے آ ۔اسا اسی آکھیا کہ تو اسرہ کر کہ سال اک ٹئم گزار استو بعد او وی چائی کنسا ،اس آکھیا نا جگہ چنگی اے فر لبن نی لگی ۔تہ اتھہ تہ اسا نا کم چلنا مطلب اسا نے دو ترہ مہینے ہوئے سے اتنا ذئدا نا ہویا ۔پہلے دو مہینیاچ اسا جیڑا سوچیا وی نا سا اتنا اسا نا اچھا چلیا ،جیڑا اسا ہوٹل بایا سا ۔تہ او ہویا اے کہ اسا آکھیا کہ دوست آ نال تہ آکھنا تہ دیکھی کنے آ ،خیر اویا اے کے اصل اچ اس کمہز خاص طور اپر کھانے پکانے اپر سب تو ذئدہ ڈیپینڈ کرنا تسا بیٹھے کتھہ او ۔تہ جلہ خیر اسا او اسا نی جگہ بڑی ذبردست سی جتھہ اسا شروع کیتا سااتھہ ٹئم وی اسا ذئدہ دینے سیا خیر اسنے آکھنے اپر اسا دؤئی جگہ چائی کندی ،اجے کم شرعو نا کیتا ۔ہویا اے کہ اے جیڑی جگہ سی اے جگہ بوت زبردست سی۔ اتھہ لوک وی ذئدہ اشنے سے ۔لوک بینے وی بڑے زبردست سے ۔بنیا وی بڑا چنگا سا ۔ہویا اے کہ جلہ اسا تھوڑا جا اتھہ ٹئم دینا شروع کیتا اتھہ صرف اے ذئدا سا کہ او اک خاص لوگا لوگ اچھنے سے تہ او اتھہ بینے سے ۔خیر اسا آکھیا جتنا ہوئی سکنا اسکی وی نال چلائیہ ۔اس الہ اسا کی لگا کہ اے اسا یوری دوستی اچ فیصلہ تہ کری کندا لیکن او اسا شائد اس طرع اسا نا چلائی سکنے سیا جسرہ اسا پچھلا بنایا سا ۔تہ جیڑی سئی گل ای اس اپر نا اک بندے نا انٹرسٹ سا اور بینا وی سا ٹئم وی دینا سا تہ کم شم وی شروع کیتا ۔کم شم اجے شروع نا ہویا سا ،چیز جگہ بنائی کندی سی بینے اٹھنے نی ۔جلہ بینے اٹھنے نی جگہ بنائی کندی تہ اتھہ یار دوست اسنے وی اچھنے سے اسا وی شامی جس الہ فارغ ہونے سیا تیاڑی ہونے سیا کیاکہ کم ذئدہ تر اسا نا شامی نا سا کھانے پینے نا کم ہونا اے شامی ۔ہویا اے کہ اتھو اسا تھوڑا جا ٹئم اپنے جلہ راتی آلا ٹئم سا جلہ ذئدہ لوک اچھنے سے تہ اسا اتھہ بینا شروع کیتا۔ جلہ اتھہ اسا بینا شروع کیتا اسا تھوڑا جا ،اس خوالے نال کہ ساریا کی دیکھنا کون اچھنا کون گچھنا ،چیزا اسا کول پوریا تھئیا نی تھیا ،کولٹی تھئی انا چیزا نا معیار او تھیا نا تھیا اتھہ جلہ اسا بینے سیا ،جیڑے کم کرنے سے اگہ او تھوڑا جا الرٹ رینے سے ۔او تھوڑے جے اسلہ ہونے سے کہ کمہ اپر توجہ دئیہ ٹیم دئیہ۔ جسلہ اسا اٹھے آ انا وی توجہ کت کری شوڑی خیر پہلے مہینے جلہ اسا نا چوتھا مہینا سا تہ اسا اک ہور جا کندی نا ،تہ پہلے مہینے اسا کی اتنا فرق مہسوس ہویا ۔کہ اسا شائد اے اک بیوقوفی کرن لگے آ ۔تہ برل او وی دوست سنگین یار سا تہ جلہ اس آکھیا اے نا چلیا تہ اسا او چلائی کنسا اسا فر اسکی آکھیا یرا بیتر اییہ آ کہ اسا اسہ کی بئی تہ چلائے ۔تہ اس گلہ اپر اسا نی ہوئی گی اس آکھیا تسا او چلائی کنو ،تسا اتھہ بیو اے جیڑا آ نا اتھے میں بئی رینا ۔تہ اسا کی آکھیا چل اسا ناراض نا کرنے ۔فرق اے آ کہ مشکل نال اسا نی ترہ یا چار منت نی ڈرائیو نا فرق سا گڈی نا ،تہ او اسا اسی اتھہ بالیا اسا آپی اتھہ بئی گئے آ ٍتہ اس مہینا نا اگلے مہینے فر اسا جتھہ آپے ٹئم دین لگے بیتر ہوئی گیا ۔لیکن اسنا اج فرد جیڑا سا ٹئم نا ترہ جلہ بینے سیا اسا نے اپنے اپنے ذائر آ یار دوست سن اس نال اتنا ذئدہ فرق پیا کہ اسا نا جیڑا شوق سا او کمپرومائز ہوئی گیا۔ شوق جیڑا سا نا اس وچ تھوڑا جا فرق اچھی ریا، او آنا سا او ذئدا بیتر جگہ ای اسا آنے سیا نا اے ذئدہ بیتر جگہ ای ۔اتھے اسا چلائی رے آ ہن اسا دؤئی جگہ جلنے نی لوڑ نی ۔برل ہویا اے اسا اپنا اتھہ جلہ بیٹھے آ اسی سمجا یا او نا سمجیا ۔اس اسا اسی آکھیا تو اپنا کری کن یرا اسا نا اے چلنا تہ اسا چلاسا تہ بس ہویا اے کہ اس وجہ نال جلہ اسا اپنا اپنا شروع کیتا نا، جیڑا مین ماڑے نال جیڑا اک دوست سا اسا اسکی اسکی دو ترہ مہینے چلائی سکے آ ذئدہ نا چلائی سکے ۔اسنی وجہ اے کے اسا کی بعد اچ فیل ہویا کہ زئدہ اسنا اس ایریہز زئدہ یار دوست سے ،اسنی وجہ نال ذئدہ اتھہ اچھنے سے جلہ او اتھو گیا نا ادھے بندے اتھہ گچھنے سن ،ادھے بندے اتھہ اچھنے سن ۔ہن اویا اے کہ جلہ اے دو آپس اچ جگہ ہوئی گیا تہ بندے اتنے اچھنے سے سے اگر اچھنے وی سے تہ ادھے اتھے چلے گچھنے سے ادھے اتھہ چلے گچھنے سے کیاکہ لوکا کی اے الگ ہوئی گئے اصل اچ۔ تہ اس وجہ نال اسا کی جیڑا خرچیا نا حساب کتاب سا او اسا نا تھوڑا خراب ہوئی گیا تہ اسا فرڈیسائڈ کیتا کہ اسا دو جیڑے کوشش کرنے سیا کہ اہ چلی گچھہ تہ او نیا چلنا پیا تہ وش اے اک اور بندا آیا اسا کی ملیا اس آکھیا کہ تسا نی جیڑی جگہ ای او بڑی زبردست ای او تسا میا چائی دیو ۔اسا جلہ دیکھیا نا اسا نا شوق او نا کہ اسا نا اک دوست وی الگ ہوئی گیا اس اپنا شروع کری شوڑیا ،تہ فر جلہ دیکھیا کہ او بیتر اسنا کم چلہ اسا آپے فیصلہ کیتا اگر اسنا چلنا تہ او بیتر چلہ۔ اسا کی وچ اک بندا آیا اس آکھیا تسا نا جیڑا خرچہ ہویا او تسا ماڑے کولو چائی کنو تسا نی جگہ چنگی اہہ بلکے تھوڑے ذئدہ چائی کنو ۔اسا فر واپس بیٹھے آ اسا اسی آکھیا تاڑا کہ پروگرام آ اس آکھیا تسا نی مرضی اہہ، تسا ماڑے نال اچھی ریو میں راضی آ۔ باقی اس جگہ نی جیڑی گل ای تسا کی اک چنگہ موقع لبنا تہ تسا چائی دیو ۔خیر اصل اچ وجہ اے سی کہ اس جنا بندیا کولو جگہ کندی سی ،او انا نال ذئدہ اٹھنا بینا شروع ہوئی گیا اسنی وجہ کج ہور وی سن اسا فر اے ڈیسائڈ کیتا کہ اسا نا چلانے کیاکہ اسا نا اک چنگا دوست کمہ نی وجہ نال ناراض ہونا سا اسا آکھیا نا تاڑے کمہچ فرق پہ ،اسا فرا اے جا دین لگے آ ۔اس فر اسا کی ذئدہ نا آکھیا اس پچھہ جیڑی وی گل سی اس نال کج ہور لوک ملی گئے سا اسا آکھیا کہ دوستی یاری نا خراب کرا چنگا نا ۔بہتر آ کہ اییہ کری کنیا کہ اسا کم الگ کری کنے آ ،تہ ہویا اے کہ اسا آکھیا کہ چنگے طریقے نال ختم کرییہ اسا آپنا کم چھوڑ دتا اسا تریہ بندے کی جا چائی دتی اوے او ای جگہ او چلانا پیا اسنی جگہ اللہ نا شکر آ سہی چلنی ،اسا وی خوش کہ چلو یرا اسا جیڑا لایا سا اسا کی واپس لبی ریا تہ باقی ،اے جیڑا دوست سا اسا کی کم کری مہسوس ہویا ۔اس کمہ درو اے تھوڑا کمزور سا ،اے جیڑا تھوڑا آکھنا سا کہ نا ماڑی گل ذئدہ منو کیاکہ مین اتھہ زئدہ بینا اٹھنا کیاکہ ہور او کم کرنا نا او آکھنا بس بیٹھا وا کرائے اچھنے وین تہ میں او سمبالی کنا کسہ چیز کسہ وی چیزہ کی اسا تو چنگا سمبالنا ۔تہ بولی وی کنا تھوڑا ۔اسا نی عادت وی نی کہ اسا کسہ کی آکھا کہ تو اے غلت کری شوڑیا ۔اے ایا کر اے ایا کر اسا اسی آکھیا دیکھ یرا اسا او نا چلائی سکنے نا اسی نی طبیعت ،اسا کی تاڑی لوڑ سی تہ اسا تاڑے نال ملنے ت نا تا کہ تاڑی طبیعت اییہ جہ کہ تو آکھنا نا ذئدا ماڑی گل اسا دوستی خراب نا کرنے ،اسا او چھوڑی دا کم اے آ کہ تاڑا جیڑا کم آ تاڑے نال تو آنا اے اسا بیسا نا ،تہ باقی اسا نی سپورٹ تاڑے نال ای تہ برل اے اک اسا کم کرنے نی کوشش کیتی اسا نا ایکپیریئنس ریا اپنے کم نا تہ او میں تسا کی دسیا ۔باقی اے آ کہ فر اسا اسکی سپورت ضرور کیتی لیکن اسا اس نال اگہ کم نا کیتا ۔تہ اسا نا یار دوست اجے وی آ بینے اٹھنے اسہ کول یا لیکن اے آ کہ اسا اس نال کم نا کرنے۔